ס'איז וויכטיג צו לערנען עקאנאמיקס, צו וויסן וויאזוי געלט ארבעט, און וויאזוי מ'קען ארבעטן מיט די געלט, און פיינענס איז אויך זייער וויכטיג צו וויסן וויאזוי, <hesitation> ס'איז אויך זייער וויכטיג וואלט געווען אויב מען לערנט אויכ'עט געלט'ס <hesitation> וויאזוי געלט מענעדזשמענט - וויאזוי צו עס האבן און וויאזוי נישט צו טוהן און ווי יא צו טוהן מיט געלט